Ny fomba fikarakarà sakafo moa zany na hany mba hoe hahataitsy olo zany hihina azy sady hampazoto client anao hoe misy client zao ohatsy hoe tianao zany hahazo client iha, de ataonao fomba zay ahazoana azy. De ataontsika hoe asia tamatesy, saosy tômaty, tongolo, ataonao magnimagnitsy soa i, asia poivre, asia carry. mba maninto client zany amin'igny tonga de hoe afa-po zany client hoe tonga de: aha! mahafa-po sakafo reo sady tonga de soa.